سبور تاعي اللي نديره غاية الغاية هو لا ناطاسيون, بارسكو تعلمتها و انا صغير, كلي تعلمتها دون فاصون بروفيسيونال, كلي اللي كان يعلمني, علمني لي بون ميطود تاع لاناطاسيون, سما هادا سي لو سبور اللي نقد نديره نيشان